एत तु होल् किन्ग्फिशेर्, किन्ग्फिशेर् ए बने कि कोरे जेतिय बनि हर्त मस् मस् खय्नो हिनते उपर् दि उरि गोइ थके। थैसद् देखिले ओ पनिदे इतो मस् तु बने अलमन् उपर् दैसे दिरेच्त् सुन्ग् के तलछ् छहे। इलोम् बहुत् स्पीदछ् छहे अरु हिनते बने कि होय् गोइ प्किने दिरेच्त् मस् तु उथये ने अरु हिनते इतो केनेके कोरे गुते मनने हिनत सुन्ग् किकोन् पखि होय्। इकोत् बुर सिध कोरि दिये सिध कोरि दिले जनेके अमर् गुलि जय्नो गनपक् गुलि गोले तेन पुर इतोम् ओवल् मनने हितो अलमन् च्य्लिन्द्रिचल् त्य्पे होत् होइ। जय्नो जुन्तो बत होय् हितो जनेके उपर् हिनते उपर् दि कति केने कुछि जय्ने ते हिनते इतो तनेके हरि कोरे तनेके हिनते इतो तने मस् दोरि बजये। अरु ते हितो ए होय् अरु, अरु तो एकु, कोबर् नहि अरु कुन् कुन् असु सिन्गुल एत होय् गुल् अह्, थैसद् देखे हरि होय् गुल् अमरे य दख् होय् गुल् दख् बने ह ह ह, हेनोत ने कोरे।